Eba nima le bho demhan oe iya ilabha kpu ebayele hel akayekire ayadi akpure aghai dakure ado diyan bae aku kpale ni yan ni udor kpe wel ghai kpefo wel do mue fie ren uhe yan yor uguele ughazelelele odoga uka do hel ni yan ni udo hel kueran wel ghai hel kuo dofo udo du mhe ni yan wegha ze dumhe ni yan sun sel wil do hei qkpuyor wel ghai ha kpuyor wil dor demhen fo wil do fuon kugbe will dor di ohe wel ghai do hel re udo lor welgha lor udor mua mel yeran wil der kpe hen yor <hesitation> ga wil do he's nor heni ye kpamu ku will dor sebhi yor wil der lue kugbe wel gha lue kugbe umue fieran odor fue will son fie kugbe uka do sanek kie bhor ena mel yan bul gbe usah kie bhor udo kue kugbe udo hel no hel udo biro yor udo zumhen yor udor ri magi yor dor hel bobo yor boga bhe bia udor hean yor den odor tititi oghai dor gha tire oyan dor gha khuru ana mel ran ni nuwe mon ka saku udor biroyor wel do sia bheran oghai ze tititi omhe gii yan sel ogha tire tire ogha wihin re ogha dirio gha win hireni